Me pa che me l'ei za domandou, mi diggo che l'é ciù importante savei ballâ apreuvo che pe incontrâ de dònne, fâ de belle seiañe, ma anche e dònne pe incontrâ i òmmi, ballâ o l'é ciù importante, cantâ l'é bello ma se fa de meno.